Minya akwanya dɛ muntu kwan nkͻ bea biaa wͻ wiadze yi mu a, ͻman a mͻkͻ mu nye India. India na medzi kan akͻ osiandɛ hͻn afadze yɛ me fɛw. Mbrɛ mbaa no si wosiesie hͻn ho, mbrɛ wosi wͻdze hͻn tam kata hͻn ho, wͻmmfa hͻn adagyaw nngugu do no, ͻyɛ me ahomka yie paa ntsi m'enyi bɛgye dɛ mͻkͻ na makͻhwɛ hͻn.